Ireto avy ny fikafika amin'ny fanaovana tonotonon-kena ka mba hampety azy tsara: tetehana madinika lay hena ary sasana madio tsara, ary rehefa vita izay de asiana dipoavatra sy sira izy de afangaro ary apetraka amin'ny toerana iray izay misy- ,avy eo le izy atono de atao masaka tsara.